<noise> Ashi bou kuma sa tuk ni yarda ni bou domi bou han shi sau kpe igwai yɔɔm isaiku lesaben ikoh saihan kamata saukpe ba abiiibou sai sauŋe diki tai ubehɛɛ na bana le ahɛɛ ba hɛɛ agweh ba hɛɛ emaa abin be newu mɛ ke yarda ni bou domin sonu jeh ibou sajeh ja ale abii ko baketeh ba kuma baŋmi. Igwe e bɔɔ ke shuna acei igwe ebɔɔ iputik kusha cok sha son eteh geshe shoniŋbɔɔ aka beni igwe abɔɔ, atoŋ bi igwe enak toh ime na kin tari in bemi egwe ebɔɔ domin nasar ka bane ye na nesuk iye nu oshu o batan ni kuma hashi igwe eyoo <hesitation> shiki lesa abin kowani iri obin ko wani iriobin baa, ko abin akoi abin eye sa lea akoi eye hana lea kusa ire abinte ubinaleya teh unner egwar ke shi kina lei inteh ashe ke shi kina alei ibɔɔ ma ki leiɔɔ o shoiyo tuk me bemi egwe ebɔɔ.